Yiyoom machiniyeet mabiendadyetꞌ maꞌtiop chon yiz chicheto limalown mataparguildie lalan dimarl orale chaloyet naꞌ chigꞌ kayilode, cherokiyilode chitini este subogozkə chitini chzaldoꞌyid langole chalone chitini, chekawoꞌ to yaax komin, llityo brasho zid chalomna chalonni orale yakwayi lodemas lomakayayma wseatobyor gay oarale chiguisioyoto kolandr, llit wa to yinꞌ to liməan, bazobro orale chichishirakox̱ platrxshinoꞌ orale chitirirakwꞌ kwellgakonengawꞌnanin chalotigawꞌranin yitini gaksegur guerbuelotob xoxob chitinichalot yed komid chetini che sobr yild chelogay nid yoyeten, gereguelə gal tapyorxtowoꞌ wc̱hitini yetin chaloyetin tiop nischao nistalongꞌ guchalone chitini este guerenlonis chiguichonlonis chipi chao molin cheloguer molinche che- chelogakan kob chitibazienaw chaloguechinioꞌ, chitinikwayoglode chinikwayoglode chetirshchi loyedochi chegogolon, chalone chitini guebeoꞌ donkanaꞌ zeꞌxtiogorchogə chalone chitini kokokie chiberlikwakikkoyee kwetchigarchi. Yawaloguyguet chiticidochan chitibaze wlatzoꞌw chaton, chibigrawn axtadon gatobrgatiop basdirardololichon konganeshinidon gonoren arsshegurs gawꞌ orale gawꞌ niet, gablinnegayoto ninaꞌashi gawnera oarle yebkitlallin gonteb llinitabstigak orale aksegurchibiet legayi, noblinyet chichalonyetn lochichucharaꞌa yichitinin, gakmandad kesegur don nograguerbazerelin to skwelke baserenin gregregarin yitinin bagrew gakə nguet orale este gribigakrebiri gribe sto kwaart xob lodrok bzaa, lodro garbans zowengayin gawxc̱higan bietstuchi echitinigakə gueydongono yag yoo yag guechelyag, gaodokanol shenaa gak to mandad lansiempr nosi yag chitgui gaka mandad.